Le tipulugìe dë capei a sun tante, a ie chele li da piöva, a ie chele li d'lana për ël freit, a ie chele li da istà cun la vizera, pöi a ie chele li impermeabili, pöi a ie chele li për la meza stagiun e pöi a ie chele li ch'a paru anche ël col da daré për ël sul